راح أول شي أكون متفاجئ من العصور القديمة، وحاول اتكيف مع الوضع. <noise> و <hesitation> أقول يا الله الدنيا غير. أول شي لازم اتأكد من الوضع حوالي. البس زي الناس في ذاك الوقت، وأحاول اتعلم عن العادات والتقاليد. أكيد راح أكون حذر وانتبه ما- من ما يشوفوني كأني شخص غريب. لأنه في هالوقت ما في تكنولوجيا، أو شي مثل اللي نعرفه. أحاول أتواصل مع الناس، وافهم كيف كانوا يعيشون.